مرحبا، ممكن من فضلكم تكلولي اي- الأتجاه لأقرب مركز شرطة قريب من هنا، لأن اني جديد على هذي المنطقة و اني كلش رايد اعرف الطريق.